لو قالولي إنه يكون عندك القدرة إنك تقرأ عقل الشخص إللي قدامك وأفكاره، أو إنك تكون عندك القدرة إنك تنتقل فوريا ما بين الأماكن! والله الصراحة القوتين حلوين، فأنا باختار الاثنين، لكن لو واحدة بس قالولي لازم، باختار إني اقرأ أفكار الشخص اإلي قدامي وأشوف عقله كيف يفكر؟.